a-inau aguna laipia umado tagu tusaguto ita tagu tusaguto aguna laip kaina magealala gore aika inau, inau na tioni mada bo, tukua nationi tusaguto kaina aguna, agu patalo toka pepekodia egu patalo atoralai pepekodia egu. Raremaisodina makae pekodia ito tagu tutusagu, umado ida siamela kae iru paesagu inau isoguai, na laip ai tagu, magealagu gore aika nalo kae peko soma, kau ena laip eh tadapato tatau umado. Ia patalo amini lotuai dapatoirudia, tada lolotusada elai laip na mageala, italae magea gore aika isou ma pa alo atoria, auna laip peka sasaka auna tu pe magea, pe magea soma, saiai suna laa taupe irua, anua laip italae pe magea sala ma pekasasaka, sa dipa wawaino edia lago ine pa laosauasa ela ena laip magea itala pa sosolaeu, raremaisodina pa sosolaeu umado auna amalo gesi pa soso abana eu, taupe amaloaeu. Pa inau entagu podoua ela auna laip mageala ia gore aika pato kaisia, laip elae na impoten laip isouai umado, auna ama amalo, oh, patalo be'au ma taupe tutuku eu mageala dia gore aika pa bola atorosamu tioni elae pa magea soma auna laip peke la la upae. Nalo raremaisodina, raremasodina auna laip raremaisodina umado siamela mageala soma pa pepekoiaeu, siamela mageala taupe pepekoiaeu elaba ito asaiasa, pa amalo asau ine sai podo tau alo, se, ta, apodoau, aga iagama tagu matateua elapa amaloua, ela na laipue pakakaisiaeu. Pakakaisiaeu isouai pe tuisala, pe tuisala mapa malamala paloisau kasisaiai una laip na mageala. Umado ine patalo, lolobusuai pa irua elae ine, pa, tio, mageasau, tio, magea, raremasodina pa tio magea pa kokoinu pa lao auna laip elae pa lauasau akomala asai ako akomala aika auna laip gesi soma pa toria. Auna laip mageala gore aika elae taupe io wawainaueu mapa raremeisodina ma io magea pa kaisia, auna laip ma ine paka sasaka, saka aikala saka peke sasaka pelo lao kobe, aikala elae palo laoasau, laoasau akoakomala auna siamela isovai elae pa iru waina eu <noise> raremaisodina tadipa ato rodiaela ine elae na siam paka pekeko paua inau aguna laip kaina ta tu atorosalato, inau ekaka lalaoa, enkaka lalaoa, ina aguna laip kae lauatoroisagu ako akomala aika nani ine patio, odoro kaina siaru tadapa aloa aloa, itioni ta amela bekoda eloi itaela dapa iru waina. Tadapa irua la raremaisodina mapaka aru eh uaeu, saka peke dadakio ini siam taupe amodia pa irudia, pa iruatorodia tiauai pa irudia, auna, brein, pa, irua, auini pataloai pa iru rausudia elae tu eh magea gore aika tu atorosoma la tu saka aikala, la tu atorosoma, pa atoroisau, pa atoroisau akoakomala aika, ena tu, magea tuari sisiki aikala tusa aikala tu namini pidani, patalo namini pidani paka amalo, ine auna tu na ta lolobusu raremaisoma, na mageala soma ini atoato beausoma. Ini atouto dipaka ukao seasea dipaka io waiwaino tu raremaisodina pe atoro somaisala akoakomala aikala, nabutu isou paka irua taupe irua eu raremai sodina umado sagasaga isou elai pe lao atoroi sala, akoakomala aika.